Par na ndyakna ee zi rop ma' ntak bix na kon mbak per na mbak njwi'nx porke mbaka nly abis cho ndena, nkenap ma yo yal ze nxu mbak per nea nxu mbak men ndeze, jwa'n nye mbak jwa'na par na mbak mas- mas ndak ndyakna zabay nuga bix ntak na maske mbak mas- mas naben. <noise>